Ny milo fanaovan-kafe zany e da manosiky ny rano mafana ho any amin'ny kafe voapotipotiky mba hamokatsy ny ron-kafe. Ny kafe zay amboary baka amin'ny milo fanaovan-kafe io zany da tsarain'olo fa hoe matsiro izao.